<hesitation> Nenihiira kwekosesa omumyaka ekuumi omumaiso ekwiijja, nenyinja kuba nenkora, nenihiira kukora ekitongole kyange echikuba ne'ekiyamba abaakoozi kubayambaho emiirimu yaabu, nengeri balitwalizibwa hamiriimu yaabu, niikyo kunniira nkwenda kukora.